Ñy fomba fiasany ñy marito moa: -Natao hipeha fantsiky. ñy fantsike. pehy aminy ñy marito mba hilentiky. hitanjaky ñy raha ampitanjahany azy. -Manahaky anizay teña lafa mamboatsy traño. <shushes> pilansy reñe. pehy aminy marito tanjana vy mba tsy hihetsiky. -Manahaky anizao teña lafa mamboatsy sezy. asia vie pehy aminy ñy marto.